Kemarin pagi makannye nasi goreng cara bikinnye bumbu bawang putih apalagi yak telor nasi sama lada udah, terus telornya didadar deh <hesitation> makan siangnya gue beli sabana yang cuma modal saos udah enak tuh makannya cuma cocok-cocok sambal beres kenyang kalau malemnya kan apa ketoprak gue makan ketoprak bareng bocah gitu kalau pake proses bikin ketoprak ya biasa, kacang dibejek-bejek bawang putih, krupuk, lontong udah gitu aja makasih cabai deh lu pesen berapa ya cabainya dua, tiga, biasa kuat aja makannye.